खिड़की का टुट्यां शीशा थें बदलण का वास्ता वै पल्ला थें पैली ता कब्जा से हटायु चैन्दु जै पर बटने शीशा टुट्यूँ च। फिर कारपेंटर की मदद से टुट्यां शीशा थें हम आसानी से बदली सकदां।